Raha manana fitaovana ahafahana mamotika moramora an’ilay voankazo an dia tonga dia alefa ao ilay voankazo dia araraka ny rano dia asiana siramamy araka izay hitiavana azy. Fa raha tsy manana an’ilay fitaovana indray moa an dia ezahana tetehana amin’ny antsy faran’izay kely indrindra ilay voankazo, dia iny potika iny an no <hesitation> atsofoka anaty baolina dia araraka ny rano, dia asiana siramamy.